Ingliz tili, rus tili, xitoy tili, yapon tili, arab tili, koreys tili, bundan tashqari hind tili <hesitation> nemis tili, <hesitation> uyg'ur tili, o'zbek tili, qozoq tili, turkman tili, qirg'zi tili.